ایټالوي پخلی د ساده ترکیبونو او ښه خوند لرونکو موادو له امله پیژندل سوی. پاستا، پیزا، لازانیا، او ریسوټو د ایټالوي پخلي بنسټیز خواړه دي. زیتون تېل، تازه سبزي، پنیر او وريجې ډېر کارېږي. ایټالویان د خوړو وړاندې کولو ته ډېره توجه کوي. دوی د کورنۍ سره د ګډ ډوډۍ خوری او فرهنګ ته ځانګړی ارزښت ورکوي.